Ẹchẹ kiikei k'alọa ko ne m'alọ mbanyaa alọi j'ọdaduu le kọọ itaba ogwa non. ẹchẹ kabaabanyaa itaba ogwa le kpọ. Amai p'oklobia duu baabanya ọdoo gwa, taba ẹno w'utaban oke w'ikpẹchi, ay'okonu kpee boobu ekai nm'uwọ w'ajẹ ẹchẹ k'alọ ekei a oliya non ẹnẹ y'okonu kpee baabanya ekwọọ duulu ekai nm'ije. Ochẹnẹ ẹcha nẹo, aduwa iw'ọdadoodu tuwan, ẹnua iw'ọdadoodu tuwan ẹga nẹnẹ ml'ada iw'ọdadoodun maa, oliya achẹ achohile no w'omapuwan ew'odee ẹguwa gla? So ẹchẹ a ku biya baabanya lai pẹnẹ lai p'oklobia ml'aipanchẹnya ml'ọdoo gwa kuwa Ochẹ l'ẹchẹ a ge t'amia ufi. Nge kla kum baabanya nge kla chii ẹchẹ a hum idaago ibion otẹtẹ lẹa ikei eko ne m'alọa non. Anmaigege nẹnọ jei gicho lẹa ọda no kaa alọ dọọma je boobu aku che igbihi. Agaa yawu alọka dẹẹnọ ẹnẹm nge g'ama ẹẹn okaa nyọn aml'enyọ but ayi ka baabanya egaa dẹẹnuwa ọkan ẹga no hua ọtua ne gbọọa ọda ne chiko yan maanu ne ya fieduua ẹnẹẹ kẹla ipuwa ẹguwa glan, adaa kẹla luwa glan so ẹchẹa kuu biya duudu baabanya oyi taalọa ufi aman aẹno ke l'ohilipu no ke je kaa l'ẹẹnẹ ml'aadaa eke yọi y'ẹkẹchẹ ki keia kpọ ẹẹ n'aipohi ke yan ma so abẹẹchẹ lẹa abanya ochẹlẹchẹ yum eyiji ibion. Nm'ẹhọ kum ngaa y'ajẹ chii anun ge gbẹlẹli ikeia Ọwọicho foofunu gaa menyiny'aipẹa baabanyaa, ẹchẹa lọfu tai pẹa iye ibio ondu koo ke pọọkọ ogba k'alo. <noise> odee kẹẹ chẹnya abanya n'ochẹ ge ya no lọhim ma. Obanbanya, ajaogboa l'ẹchẹa bia, achohi ge l'upanti w'ikpo ge yẹ ulaim bambanya oke tẹtẹ lẹan. aka achenyaa nun ka yọọn. lọma lek'ame no achohi aipohi kp'ame bẹchẹ ichichi, oke chikoo lẹan eli kaki w'ikpo okw'ẹji a udro kpẹm ma obẹẹchẹ ancha oke chiko lẹan. aga ulayin banbanya agaa mọọda nai pẹnẹnchẹ by yaa, eyi ẹlẹchẹa ichuwo, oke chiko lẹan. anke yọi gbọọkọ l'ọwọicho k'ọwọicho koo meenyi kuwa ke le piabọ ọda no tẹtẹ lẹa ẹchẹ ki keyi n ma oliya nhọma le k'ohewa ichichi nai panana ita baabanya oke chikan. n'yajẹ okompinọlum nun l'oduu ma wa gai ye ọwe Ọyim ọda nai ya nyai lọhi noo lọ piabọ n'wẹnọọ noo aman ẹla nun ka gaa nyaa, odan ko le lọhi gaa ichẹ alọba bi waa alọkpa bi gem nke gaa yajẹ nke l'ikpa agahama le oke w'ukpẹ ọyim koo aya ge noo. Achẹnyilọ amọọ baabanya e l'ikake w'ikpo gagẹn ikaki pl'okuku but odee nya nei ya kpẹma ayipọlum jama ya gan gla non. nlo duu ma wa gaa gẹ nka gaa, tiikaki w'ikpo. Aba tiikaki w'ikpon ma eko n'ọchẹ ijen n'unwalu ga baabanya kaa ka ka nọi tubiye duu achẹ naa gba egba eluọ y'ọdobia, ekọmaa ikaki luọ hẹ gwonu, ọyim a bi ikaki liya noo tiikaki w'ikpo ọyim ẹdẹ naai lọ plai nyaa lọhi noo. Olila tẹtẹ ẹnoi piikaki nm'ọwẹ ge kpo w'ikpoa no ukaki ai wẹ kuwan ma anui gblu wa oigbl'olilaa n'olilaa ge l'abọ biọa ake w'olilan ọdi ya n'iikaki ohi nai bi no ge gblau na kaa mọọta jaa Ọyim aya lẹan tiikaki biye, abiikaki nya liya ọchẹ no jen luọ ma ọwẹ ẹd'ọchẹ naa wẹa eluwọ je boobu, eka wo ọchẹ noi lojilima chẹẹnọ ml'aadaan. oyim tiikaki w'ikpo, otu w'ikpoa gaa chika gaa fie naa lọọ plọọ ọdẹnglẹẹ inyọ nyaa olọhin. Ebiẹyi baabanya otẹtẹ ekeia alọ la atamọkpa, atamọkpaa yọ gẹ noo ekpaa lẹyi enyọọ gblogblogblo ekpaa lẹyi enyọọ gblogblogblo amaipẹn banya biinyilẹyi ọlamu ẹgẹ ne tẹtẹi gbẹyi ẹchẹ k'alọ ekei ẹyi kuwọ le mu alọ gbẹ w'aajẹaa oliya gẹn ẹyi onya gblogblo amọyi duu ma onyọọ gblogblo amọyi du onya gblogblo, oke liyan ẹchẹ a ka liyan. ọda noo ya noo yeyia l'ikpo layi pẹnẹnchẹ baabanyan apo ekẹẹ gekwu ẹgẹẹgẹnyae ọda ne chiko yan nege yaa ochẹ l'ikwua le Lai pẹnẹnchẹ baabanya nke yọi gbọọkọ l'ọwọicho kum ekodoodu koo menyiny'aipẹ ọchẹduu mai ẹchẹ nya oma koo le, eblii yọi nunu yọi jayi y'efulefu olọhin n'yọi lọ eko duu ma nun kw'okukuu kpota ajẹ gaa gbọkọ kun gbọla nge lọ tọọkọ ogba kẹchẹ a ku bọbi baabanya dudu ooya naipẹnẹnchẹ okobia mlayi pẹnẹnchẹ achẹnyai yaa ochika gen tọọ ọwọicho koo menyinyi kuwa anu w'ọkọ ogba kum nun ge gba eko doodu baabanyaa k'ọwọicho koo menyinyi kuwa, aipẹẹ nun juwan nun ka luwan ma aẹẹnun juwa nun ke ka luwaa ekohi ei kaba lọwọ lum ei hẹ gligli ekwọọ tu wikpo. nke t'ọwọicho ainya k'ọwọicho noo ya ne ke gbẹla kw'ọwọlum ge hẹgligli ge tọọ w'ikpo a ọwọicho koo lọọ anọ tuwa ọtu kee yọi gbẹla nu eko igwọlum ta nana ke hi lọ tọdẹnglẹa gen, nlọ ti ipọọkọ ogba pio